<hesitation> Io ma zegny tsy voatery biby jiaby ai, za zô mahafantatra <hesitation> hankambilo-hankambilogno regny zô, regny zô tsy managna maso de <hesitation> mety mbola misy kô ankotranzegny fô hakambilo le tegna fa hitako fô le ts-tsisy- maso alôany ai.